طبعاً أول شي بأخذها ب <hesitation> بأنقعها بمساحيق اللي تقدر إنها تشيل أثار الحريق بعدين بعد ما أنقعها ب <hesitation> بأعمل على فركها ب <hesitation> سفنجة <hesitation> أو بفرشة بعدين بعد ما <hesitation> أفركها بشيلها وبش- بشطفها إذا كان باقي أثار بعيد الطريقة مرة ثانية لين ينتهي كل أثار الحريق منها.